रंता तेंना घेऊन सर्खे गरम ज़वपक जाई। नुस्ते नाज़ल्यर चिकन भीतर सुद्धा गरम असपक जाई। सगळे रांचा पैली एक दोन फावती उदकां धुवून ठेवपाचे।